Au gegu maguri nuganai vanagi vanagi atanuni sena mai ora maiga gegu ai asi gatugarekwaiani tu au mase na agenogoito barana bara au vere logo bana va namoa vanagi vanagi avaga namoani iana arana veaganai au ini toma maguri iagana rogo aganiani rogo agabiani natugu goirana rogo agitaiani garagogu rogo agitaiani garori namori asagagini aeakuni averereni mase na agenogoito atoni diarinai tu au akeve lakavato tauanigu erigoto turigagu mo koriri gabugu ai avemigiritogoi gabugu ai amirotogoi atagi bogito atagi laganito atugamagito kamasi korikori au ma ba mari genogoini kamasi korikori au natugu ma bafagaiani be kamasi korikori au garagogu ma ba verauani be Bogi agurigurito eraganito lagani ma agurigurito ma ebogito keve lakava baranana egabiguto guri garana na agenogoito guigu emouto tauanigu erigoto turigagu koriri asi arakato goi efaga lakauguto goi ne barau namo nai au ma mo guri garanana ma eagori kureguto ini toma au gegu namo au gegu maguri alagaiani kara vei au mo guri garanana egenogoito kara vei maguri vaga ruana na ma vere na ma evinigenogoiguto au e ini toma nega tai atanu vetugarekwani sena au mo ora gegu maguri nuganai asi atugarekwaiani gegu bese evededegwato au uraguai au asi agani namoto gegu bese evitoto amumuta maseto goi gabugu aim o Atanu visito visi na evagiguto sena moga mabarana ekorito toma namoguai avetoreni barau avaga namoani gegu mo maguri moga karava guri garanana eagori kureguto motu au gegu maguri sivaraina moga ama kiraiani o nega ta tu au gegu lakau ai au vanagi vanagi verena egita aroribaguto agu lakau ai gaugau nugariai aeagotogoi nega tai araka namoto nega tai arigo namoto nega tai arigo rakavato namona lakavana barau genai mo bono tugu lageagoi gia mo bono gaugau vinia vaga voina vaga vesena gia gimanai ilailanai Melbon cap awiniato kavana araka togato mo bena tu kina bet nai mo bena six tausen awiniato ol of a saden au gegu laki garona moga tu asi atugarekwaiani nanu mase nuganai asi mogesi maigesi numa asi vefiutarina laka urariai mogo bena barau na lakava gaburiai namo tarimari geri namo evagoraiani mogesina kekei